Eriminya indi wunemuthunga omubiri wawu anemuthunga birya ebithi ebyawukalya birya ebithi <hesitation> obo ebyangalyakubwirako ahanyuma, esyakabbage esyo, <hesitation> esyantikoro esyo, wangaminya wuthi <hesitation> omu- omubiri wawu ngokusinemulwa, wukayibana iwulikunyenyetha, wukayibana iwulikulhwa ko lhunza olhuwene, wukayibana isiwukyi lhwalha lhwalha <hesitation> iwayibana nawu mundu wanyinenyine iwukabiyidagha kutsibu siwukyanza wukaghana ibirya. Hane abandi bamaghana ebirya bangana banganabisubulya ebyabakalya byamabya isibiriho. <hesitation> nekyindi wukayibana nemikeserye yawu nemighendrere yawu iwabana isiwukyilhuhalhuha, iwabana iwunemukolha emibiri esya saha abiri nini iwunemukolha, okwenene bikabya ibyabirikuyamba kutsibu ebithi ebyo neryu ebi- eriminya kubinemukolha nawu emighendere yawu <hesitation> wamayihangisha wuthi eriminya wuthi wamaghendera kubyo.